Salamu Alaikum minni a rayuwa am dum hokkiyam shawariji didi xuna tati dunwi bako ummoda ngada wuro tefu bura ke ba ko jogi nda bako wuro nangu ma lallahi min durwi daidai gorgodo diga shede ngadayi iri joni shede nawayi ko goddo jojo dubu goma ashirin ma mi jogake talatin arbain de am hamsin <noise> ma mi jogake ko sofa ngari amma nde Allah resayi dun resaki lallai iya samu daidai gorgodo neddo wadi a remain biriji ngada kuyangiwo keba buhu awa kwano didi keba buhu didi awa tati keba buhu tati difu min ngadi di aidai ta. Allah resi ɗum ɗum reso to yebbe mi hebi to nde Allah resayi dum dun resaki ha neddo wari nasti wuro ayi dan sana’a hon dai dai dai da ikon dubu ashirin dubu hamsin min piyi daga shede ngon daraja. <noise> Se hu nde yahi temedde didi hu nde se dar to amma nde Allah winɗi nin non harka fuddi doggudu lumo omtake min jahai min saro kaya a der satire kano nde diddi amma de nde Allah hoddiri neddo wartai jo do Kanye do Allah yidi yiki neɗɗo joni dammin min ngarti do kobo se weta kobo burma sembe t ni Allah yi di ta andirayi duniya ni’i won ko lutti iya dabare ma nde gadda fu seno Allah yi di no na no ngidda gam no nginno mi kam da bani mi won shagoji mi won bale mi yahi Makkah baccin am don filo dow jamko mimma mi filaki dow keke ma balle ko to rayuwa dum se hakkilo ngammin do a lumo sabon gari kano mi jodake shage fade ngo sabon gari a mi jodi a baba sudu am a min sora fade diga bimbi ha Jemma to weti asira wadi min nasta mota min kota to nde Allah takaiti ge dal ngal ‘yandere wore kawai ndillumi mi wai ‘yitaki mo ma o anda a pa umi ma. To mi hammori Allah to mi don jodi no don dum jon da bani mi warti goddum t amma no Allah wi wadai hanjum watta no ngidirda hu nde fu to Allah jabayi dum wattako se ko Allah windi dum neddo ko wara duniya duma ko hebata a ko hebata dum fu Allah windi to neddo wima wane a wala tattali ko wane a tefata a’a ko wa ko da ‘ya a jodi tefai wallahi dan sedda sedda dum jon to Allah resino dum neddo da miloniya to amma nde Allah resayi wala ko wa wa a ninnon dum to Allah won ge dal ngal windi ngal yeso ngal warai to a huwa dum a mayiri non asirimun a suddi slikenan ko Allah wadifu boddum ngam rayuwa hanka se hakkilo youre ma a shiy youre ma resantama lallai yure wadai goddum anma bo youre den de watta goddum neddo yardo Allah watta komi to di fu neddo wala ko yi ayi gan hanjum rayuwa ni woni hanjum wala ko neddo yi ayi.